कंप्यूटर तो मैं ज्यादा चलाये नहीं हो। तो मोके उतना पता नही हवे। मोर कति कोई ज्यादा ए सब नही चलाथे। लेकिन फिर भी बतात हो कि एकर म एक टे। हार्डवेयर अउ सॉफ्टवेयर होथे जेकर मदद से सब काम होथे। बाद म लोग मन कंप्यूटर सिख के काम धंधा भी पकड़ लेथे।